Raha hiapasoka patalogna alenao fera de ataonao afona charbon agnatiny de rehefa manomboka mafampa- mafana igny aminjegny izy a de ataonao ambonin'ny patalogna pasohinao igny izy de afindrafindranao amin'le miorikoritra zany izy fa tsy ajanonanao tany reka sao de hoe may patalognanao.